जैसे सिर के बाल होते हैं। तो वो कोई तो कुलर करके रखते हैं। और वो कलर हानिकारक होता है। और किसी के बाल बचपन से ही वैसे होते हैं।